Si e vogël bicikllën e kom vozitë shumë, po tash nuk e preferoj edhe qaq. Ma shumë kom qejf me dalë n'mal me ecë, me shki hajking se ecjet t'gjata ta japin edhe nifar mundsie m'u qetsu, me marrë frymë thellë edhe me shiju krejt atë natyrë që e ke përreth. E- edhe osht, si ushtrim osht ma i lehtë për trupin edhe mundet me ju përshtat secilës moshë apo secilës gjendje fizike.